Janá <hesitation> nik <hesitation> andó kahua <hesitation> kú abuela nró chín nicheva'a iin iin comida nani kuyuul nrí yavii, yavii yulí ni niyenió <hesitation> abuela tamandó tejá ni'i kuna ján <hesitation> n yuxhí, yuxhí deen, yuxhi jan kaxhi va tá mandó ña kú kunina já kankava'a na vidná ka prendena kó axhiú nana kodiná té hé yavii yulí nakó kuninná jan kaprender ná.